<hesitation> entadi kei weweane kegereja weam pertemuan kaum bapa noni kei wean sesesuian saweam pertemuan koum bapa wean gereja tamusti mali kan musti malisera musti malisayor otuange kebetulan yah waktu entadi kumetaan roren kumetaan roreng neah sapun sebenarnyan elimat taannya minayur ron telus tinuana mososo heh itu siwongku mei maya melit rorengakuh maka tuminyaku se buo dua pulutan meman waweano kwa witu tinenem kuaki roreng sewu oh dua ratus eselite eh ilaang kulei tuawenee talutu moya talumutu moya sapu neas santa gantabou ehlang langkulaeh kumaya pe me serumi me serumi <hesitation> ererampah kumean mi laleina munte meami laleina pondang kum eem medomi marisa otuang sementara maedo lalena bunteokuki kine binatangnge eh kimesah engkimesah eh taan karna kumererior mesesiwoh eh pokei neasa koki kine Kikine binatang mapaweala erura ejadi weangkula rura kumulai sumiweh, ku- kumulila popo yeng sela eneseitet an kaselah yeey edikaku luan eh kumulila nyaku tupetean kule embe weanen tombong poki inea mar tombong weam pailotan oh kanong kula kumulai kumbi kis mengiki- ngikis nyaku worumintek lare rampa tumem tumo belamarisa paya ompoweh langkulei tu awene heh sana kuman neh esapu mite di sedap he medomi makaroni maantu oki teisewo kentalaitut siwontet tu alin eh sementara masiwonya ku pena kul oww menana mouras memang- memang luar biasa nanamna eh <hesitation> tikondi witok kaneng kutanya hala salah empa lin heh tusi wongku- siwongku itu weala makeroni wekulang tu- tu panstof wekula tu panstof itu adoh pas- pas esapanstof reen heh tualingku kayo laku Karna ensa punkane baya se teu sekapaar taang mese serun itu pedis eh entempo name sesiu se ese seron itu deih kante pirahari <hesitation> nea kumpul leni laku aya jadi se teu se tanu se tanu sapa itu, <hesitation> kage- kage se kasa kepaar neah ilangkulasa heh nyaku simiwoh sapul kuri minelenge sellah mine durte riutek karna sapa sawiala kera niteu kome kekane ensela kokumuli reen tansana rinteke medo melenterin teko medo misa wooki heh ma pa we papu paoko laheri mopa kuliah lerinteke kwaya kumura poki nea yahe kita tano muomok moka nuweam pesta ka sapang kekanen kwa aa <hesitation> heh memang pase rone lano heh tumodong sakita sa kita mose siwon tanun ikang kei ta musti kuman sumiwoh deh lake lakeren riur makato waya